Rí náa̱ꞌ xuajiu̱nꞌ rígíꞌ ikhúún, ikhaa rí ginitsu rí nuni̱ ríndo̱o nuni̱ xkua̱ꞌnii, mbá nuni̱ mbá ndxaa̱ o̱ nuni̱ mbá na̱ka̱núu̱la nakhráꞌjáán tsiguuꞌ mbáá, o̱ nuni̱ mbá ginitsu rí naꞌthúún gamaku, inuu guꞌjóó mámbaa. Ikhaa ginitsu rí rí nuni̱méjáa̱nꞌ rígíꞌ e̱yo̱o̱ jún, ríjndo̱o ríꞌkhui̱ nuni̱ rí nutháa̱n xtétsuu xedi̱. Phú ndasko̱ꞌ komídá ríꞌkhui̱, ra̱ꞌkhááꞌ xógíꞌ xuajin ini̱ komídá ríꞌkhui̱. Rí xtétsuu xedi̱ rá, pues ma̱tha̱xíyáa̱ mbáá xedi̱, wámbáa̱ꞌ nithaxíyáa̱ rá, ma̱thru̱ku xuyuu̱ꞌ, wámbá nithru̱ku rá, a̱ꞌkhui̱ rí ma̱thrawíí xógíꞌ chámbóo̱ xógíꞌ, ma̱ra̱jña̱ xógí rí awúún, lo ke es rí edxu̱u̱, rí nakhúu̱, rí chámbóo̱, xógíꞌ ríꞌkhui̱ ma̱ra̱jña̱. Rí edxu̱u̱ ma̱tha̱tsi̱kha̱ ja, jamí xúꞌkhui̱ má nakhúu̱ ma̱tha̱tsi̱kha̱. Wámbáa̱ꞌ nithatsikhá rá, pues mi̱ra̱jña̱ wénú xúꞌkhui̱ rá, ma̱ꞌgataa xógíꞌ rí rí tsu̱wu̱u̱n, numuu tsíxtiꞌji rí nakhúu̱ rígíꞌ, rí naꞌphi̱ este, rí naꞌphi̱ xtétsuu xedi̱ tháa̱n, nuxu̱maa̱ꞌ awúún iñáꞌ, tsíxtiꞌjiuu ja, i̱ndóó má nutsi̱khe̱ ú, mi̱ra̱tháá, mi̱ra̱jñáa̱la wénú, jngáa̱ xúꞌkhui̱ rí chámbóo̱, pues ma̱tha̱rtawíí xógíꞌ. Náa̱ꞌ awúún chámbóo̱ rí nu̱tha̱a chambá a̱pho̱o̱ ma̱goo ríꞌkhui̱ ikhí ríꞌkhui̱ ma̱tha̱xi̱ꞌŋáꞌ rí eꞌdxuu̱. Jamí ma̱dríyáꞌ <hesitation> garbánsó, khamí ma̱dríyáꞌ duun, ma̱dríyáꞌ áwáꞌ, ma̱dríyáꞌ mágá awúún ríꞌkhui̱, numuu maxnúú sabór. Nigámbáa̱ nithadríyáꞌ xógíꞌ ríꞌkhui̱, nithatsi̱méjáánꞌ rá, a̱ꞌkhui̱ rí mientra tikhuun rá, nundii̱ iñáꞌ, numuu xtá etsi ríꞌkhui, nagi̱wa̱nꞌ awúún iñáꞌ mbayííꞌ, ma̱tha̱ndii, ámbáa̱ꞌ nithandii ma̱tha̱ni̱ mbá xú ma̱jngúún rí naꞌthúu̱n tíná, ikhaa ríꞌkhui̱ ixu̱me̱ꞌ jma̱a. Ámbá nithandii rá, a̱ꞌkhui̱ ma̱tha̱gíꞌdi̱i ma̱tha̱tsi̱kha̱ awúún iñáꞌ ríꞌkhui̱, ma̱dríyáꞌ ixi̱ mba̱ꞌju̱ o̱ ixi̱ maxaꞌ itha xa̱bu̱ numuu ikhaa ríꞌkhui̱ rí narígá a̱mbu̱u̱ꞌ. wámbá jamí xúꞌkhui̱ ma̱dríyáꞌ itsí mangaa mi̱khaa awúún ríꞌkhi̱, mi̱kha, mi̱kha, mi̱kha rí itsí a̱jndo̱o ma̱ri̱gá ma̱ꞌni a̱mbu̱ juunꞌ itsí, pero itsí xkókhó, ra̱ꞌkháá rí ra̱ꞌkhááꞌ rí a̱njdo̱o náá má itsí, sino ke tsú itsí mixkókhúún ma̱dríyáꞌ mi̱kha. Wámbá nikha, wámbá xógíꞌ nithatsi̱méjáánꞌ, a̱ꞌkhui̱ rí ma̱tha̱gíwánꞌ awúún iñáꞌ ríꞌkhui̱ tíná ma̱dríyáꞌ xógíꞌ rí chámbóo̱, xógíꞌ rí edxu̱u̱, xógíꞌ rí nakhúu̱, xógíꞌ xkígóo̱ mangaa, i̱ndóó má <hesitation> xti̱chu̱u̱n rí tséka̱ ikhí, numuu tsíyasko̱ꞌ rí naꞌga̱a̱ ja rá, na̱ka̱ rí ámiuu̱, xógíꞌ ríꞌkhui̱ ma̱dríyáꞌ awúún ikhí. Wámbáa̱ꞌ nidríyáꞌ rá, ma̱tha̱xi̱ŋáꞌ iyaꞌ mbá kubétá, na̱ŋguá má ma̱jnu̱ꞌ mba̱ji̱nꞌ mbújúúꞌ, jamí ma̱dríya̱a duun, jamí ma̱dríya̱aꞌ áwáꞌ, ma̱dríya̱aꞌ mágá, inuu rúꞌkhui̱. Wámbá nidríyáꞌ xógíꞌ ríꞌkhui̱ rá, a̱ꞌkhui̱ rí ma̱thruguamaꞌjáa̱nla xuꞌkhui̱ rá, ma̱tha̱ni̱ inúú ndxáma ma̱ju̱guáa̱la jma̱a wénú, o̱ mbá nái̱lu̱ mangaa mi̱tha̱thrámáꞌ, ma̱tha̱sngutámáa̱ꞌla inúú ndxáma ma̱thrugua̱a̱la wénú wénú i̱thrugua̱a̱la numuu xáti ju̱ba̱ꞌ. Wámbá nithrugua̱a̱la rá, a̱ꞌkhui̱ rí ma̱tha̱dríyáa̱ꞌla ju̱ba̱ꞌ xúꞌkhui̱ mbu̱júúꞌ, ma̱thrugua̱a̱ jma̱a ju̱ba̱ꞌ jma̱a, wámbá nithrugua̱a̱la jma̱a ju̱ba̱ꞌ rá, ma̱thrígu aguꞌ inuu, ikhí ríꞌkhui̱ xúꞌkhui̱ rá, ma̱tha̱ni̱ mi̱khoo mi̱khoo kásí mbá miruꞌjun má mi̱tha̱tsi̱kha̱a ríꞌkhui̱, ámbá nikhoo a̱jndo̱o náá mi̱kha wénú, yáá ikhí watsi wáa̱ xúꞌkhui̱ rá, athatsíŋááꞌ má ma̱jui̱ꞌyúri̱go̱o̱la aguꞌ. Yáá watsi rá, yáá ndo̱o na̱ka̱nú órá musáa̱, tónsé ma̱tha̱ ma̱tha̱ríyáa̱ꞌla xúꞌkhui̱ mbu̱júúꞌ, ma̱tha̱ndii, ma̱tha̱rawíi̱la xógíꞌ ju̱ba̱ xógíꞌ, ámbá nitharawíi̱la ju̱ba̱ꞌ rá, tónsé ma̱tha̱gíꞌdi̱i ma̱ta̱ríyáa̱ꞌla nái̱lu̱ xúꞌkhui̱ rá, wámbá nitharíya̱a̱ꞌla má nái̱lu̱ rá, po ma̱thríyáa̱ꞌla tínúu̱. Ikhaa ríꞌkhui̱ komídá, xúꞌkhui̱ jaꞌnii ini̱méjáa̱nꞌ rí komídá xtétsuu xedi̱. Ikhaa ríꞌkhui̱ rí phú i̱tháa̱n naꞌphu̱ xa̱bu̱ wanii rí rígíꞌ, mámbá ndxaa̱ mámbá, o̱ mámbá ríndo̱o mu̱phii̱ xedi̱, xkua̱ꞌnii iꞌphi̱. A̱jma̱, a̱jma̱ ginitsu igájnuu náa̱ꞌ mbáá tsú xedi̱, pártí rí nuni̱ ikhaa. Jamí xúꞌkhui̱ má nuni̱, barbakówóo̱ xedi̱ xúꞌkhui̱ mbu̱júúꞌ. Rí barbakówóo̱ ra̱, pue i̱ndóó ma̱ ma̱thru̱ku xuwiꞌ. Ma̱tha̱nu̱ duun ma̱ꞌni wabooꞌ, duun yaꞌduwaanꞌ, náa̱ awúún yaꞌduun ríꞌkhui̱ rá, na̱ka̱yóó inúú xndúdii, na̱ka̱yóó inúú laurél, na̱ka̱yóó rí naꞌthúún pimiéntá, komínó, klávó, cháꞌja cháꞌja má ítha̱ni̱, jamí xúꞌkhui̱ áxú, xúꞌkhui̱ mágá, ma̱tha̱nu̱ta̱ꞌjáá náa̱ꞌ awúún duun. Wámbá nithanu̱ta̱ꞌjáá, ikhaa rúꞌkhui̱ ma̱tha̱xi̱ꞌŋáꞌ, ma̱tha̱xi̱ŋáꞌ mbá náa̱ꞌ xúbá xúꞌkhui̱ rá, ma̱tha̱ ma̱tha̱tsu̱wáán xógíꞌ xuwiꞌ ríꞌkhui̱ jamí ma̱tha̱xi̱ꞌŋáꞌ mbá cháji̱nꞌ, mbá serbésá mú rí mba̱a̱ xedi̱, o̱ mbá ñújuunꞌ rí xú rí ma̱ꞌnigámbáa̱. Mú nda̱a̱ꞌ ikhaa, ma̱goo má mi̱tha̱xi̱ꞌŋáꞌ binágré mangaa, ríꞌkhui̱ numuu ma̱ꞌ ma̱ꞌnigámbá rí naꞌthúún ndatiꞌjñá. Wámbá nithatsúwáán xógíꞌ yaꞌduun rá, mbáxngaa átha̱tsi̱ꞌŋááꞌ maxútaꞌjoo. Wámbá a̱ꞌkhui̱ rá, ma̱tha̱tsrigu má ndaa xu̱wáánꞌ xúꞌkhui̱ rá, mi̱tha̱tsrigu nagaꞌjáxi̱ yaꞌ <hesitation> nagaꞌjáxi̱ iyaꞌ ríꞌkhui̱ mbu̱júúꞌ, po yáá ma̱thra̱khuáá má, mata̱thawaꞌján inúú dxáma ini̱ wéñúúꞌ xa̱bu̱ wanii gii̱. Tikhuun má nuni̱ alumínió, muruguáa̱ wénú wénú ítru̱guáá ríꞌkhui̱ náa̱ꞌ numuu xánúngoo yaꞌduun matathuaꞌján, yáá ikhí ma̱dríyáꞌ xuwiꞌ ríꞌkhui̱ xkui̱ rá, jma̱a yaꞌduun jma̱a xógíꞌ. Wámbáa̱ꞌ nidríyá rá, pues ma̱tha̱rugua̱a̱la xúꞌkhui̱ mbu̱júúꞌ, ma̱tha̱tsi̱ꞌŋááꞌ nguáthá, atsú órá wáa̱. Mi̱ga̱a̱, yáá wámbá a̱ꞌkhui̱ po ma̱tha̱ñi̱i má disfrutár ga̱jma̱a xkui̱ rá. Ma̱tha̱ni̱ rí naꞌthúún yaꞌduun. xúwíꞌ rí maxaꞌ, ma̱tha̱gíꞌdaa xndúdii, ma̱tha̱gíꞌdaa mágá ma̱tha̱gíꞌdaa náa̱ꞌ awúún, awúún ríꞌkhui̱, jamí xúꞌkhui̱ rí naꞌthúún silántró mangaa, ma̱tha̱gída̱aꞌ náa̱ꞌ awúún yaꞌdu xúyaaꞌ ríꞌkhui̱, mi̱ꞌtsu jma̱a. Jamí xúꞌkhui̱ má naꞌñuu akompa, ni jma̱a mangaa rí naꞌthúún yaja, yaja skuniꞌ, ma̱tha̱nu̱ ríꞌkhui̱, wámbáa̱ꞌ nithanu̱ ma̱ꞌni xúwooꞌ rá, tóncé ma̱tha̱rígu mbá náa̱ ma̱tha̱tsi̱méjáánꞌ ma̱tha̱xu̱mbúꞌmaa, ma̱tha̱xi̱ñáꞌ mba̱ji̱nꞌ aséi̱te̱, dep nguáthá má mbaꞌja yajaaꞌ, xúꞌkhui̱ má jaꞌnii aséi̱te̱ e̱ka̱yóó mangaa. Ma̱tha̱ mbáku aséi̱te̱ ma̱tha̱xu̱ꞌmbíi̱ꞌ jma̱a rí yaja ma̱ꞌni, a̱jndo̱o mi̱gui̱i̱ꞌ ma̱kujma rí mi̱gui̱i̱ꞌ. Náa̱ꞌ awúún yaja ríꞌkhui̱ ma̱thra̱khuáá inúú xndúdii mangaa, jamí mathra̱khuáá inúú laurél mangaa. Mi̱gui̱i̱ꞌ, mi̱gui̱i̱ꞌ, mi̱gui̱i̱ꞌ a̱jndo̱o nguá jayuuꞌ mu̱xooꞌ ma̱ꞌni mixooꞌ, yáá ma̱thia̱a má mú wénú nigui̱i̱ꞌ rá, a̱ꞌkhui̱ mi̱thrígúu̱la, ikhaa ríꞌkhui̱ eꞌñuu akompañár rí barbakóá, ikhaa ríꞌkhui̱ ini̱ rí ikháa̱nꞌxu̱ꞌ gii̱.